بجيب فرخ جلاد، طبعا علي قد العلبة بتاعة الهدية واحط العلبه وابتدي ارفع من الجوانب بحيث اغطي الشكل الخارجي للهدية فيبقي مش ظاهر غير فرخ الجلاد اللي انا جيبته سواء بقي باللون الأحمر اللي هو مناسب للهدايا او غيره، بعد ما أخلص اللف بطريقه كويسه، ألزقه طبعا ببلاستر وبعدين بخيط واربط فيونكه.